Penso che me descrivan comme un pin de vitta, molto amante di amixi, da convivialitæ, da bella vitta, de seiañe, da muxica, do divertimento; un pö feua de testa, ch'o piggia di rischi, ma dapeu se va mâ o s'arrangia e se renoela delongo.